Dabba mbawaynga raayo to babbal joorngal kanga woni, ngeelooba, ngeelooba nga waawa nga waɗa raayuwa, to huuɗo hecco walaa haa ko hecco walaa, njiyam walaa, gam kanga arande koyɗe maa nga e ɗe njaaji, kadi nga waaway nga aadanoo ndiyam nga suuɗa njiyam, gam nga hutinira ɗa yeeso.